He'e ndakiti njan kon njakuina chiiyo no'o iyo iin tekiá ha inga te kuno kante'e naka'a naniá tenja kanjinda chiyukau modonja ka'a ka'a kanja no'o xakuta viká chia tunga kan akiti njun ute no'o mayu kau uté enñanja ka'a ka'a njana'a xakuavi yukan uu kuate ho no katunjan nana nama inteon tikanja chí takana'a te'e kayukua nuu hua njakain nandaja njaka kucha ina'a chitu takan ité denja kan kutana chiuna ono kanda kena'ate ka'a ka'a chituna'a yu'ó ka kananina yukua o'on nunjan yikuan ohá inja xakuita njaka na'ama ndakiti.